Ka sawel da wusa, shikna tsamanta shivi tsa manda kara, kaka suke guhe suvetsaka guh-kana. vaka tsihaya tsehe tsaka vavaka ka gida ka yuvo ta auwaya kaka ana tuhaya luhe tsava kana vaka vaka suke nufada ka tukeya tuhika kana ka wusa, wuse kava wusa kaka ana ana ana dan wusutseka wusa, ka hurta hurte tsa huta ka lokaci luwuse ana tsa man sawa va manaya ka ka gaga kaka wusai ka ka kavayal kakaci halulal dame engy ka kavu kalea mthrana mammarda dama thara sanakwa tharatha dughehava manda ka ka wusa kaka digma vaha. kaka adigina sane da wusa valna kava tuhavaha tsarkma ali rayuwa tsanda gida shikne saree giɗa kiha usarha mamand kwarmakwa rayartsa ka ah wude kwe yere tsa wude ngayantsa wude kate keva, yaritsa ve tsatsamka nga digina kwara nayariva ah ina, kuyari kuywvu yam yaringhamangtasa tsatsamva haste ayantsa ka gamu va rayitsa sakawa gam yaritsaka, ujarha jumagha susaga badgh daw pe yauwe, del paldaukna to hutuka varneseke tagivesve vgarha ama. Tsatsamva gurturu vewaya wude ngate tsatsa nga wuch tsatsanva shikine sane ske juwud mbe aya dathmanda thara, tharagh manda nekwe thara manmanda, naka dagha skemanda kwe, kamande digire sawa yuutsana sana kana ah haha hadima tsana sama da sawe yuwa ka wude gui hufada vau ghutsagsana uh rayuwa ghmanda badthmand tsa kura paahghe paah yuwe juma maghemamehe vema juman danman ska tsanda akamanda vaevgaya tagi manda vete padaragh mand yuwe ah juwa da daka ale nkardarmand bah manda, ghuarapmand za na vanda kaa junguhe haka akel damamsana nagh neghve sama mbenemanda yaritsanda har hina va maremand natsa yare manesane manda harhina man nsarie manda har tina samudel bal ghmand tu ala akel thanda kwarnisanda marene manda, nayidam and halna ngatetsa tsanva ngava wakine yartisarva savane sane juwatsa kah da wanide make yari ba ngava wuriyatsava ah ganetsa ghamasane sakane lagh ama ujarha jumansane nashukine da maka har dada neghka ka manaray kovade ghudashramu tage ga kafe kana adaghu savaha aya mana dimereal al kariku kome hime haz dadatsa iyalwa ama. Ngate tsatsan yareva yara, tsaka da mbene da meka yare tsaka gute, kuta ina yantsavavaha yaritsava sama ah savena, ngan balgea wam yarva aja yartisaka gane, shine da nagha dagmadishika natagiva vadaragh tsaka madishe ghudeka dagika vadagharva laatsa ka ghudika tagika su keke ga magitsaka zaga tasantsaka ga digina tsa ka tagika vada gharka ah wuvaha wuyaha kangba hinaka ghudika tis sake digisake tsaka da wuza zaga ratha zadarghaka tagika to zahngare tsaka zeghegute vaka tagaya, tagika zaga digina gale kaka tagaya za tigika numbetsa gule tigika wuzuka zuga bandarmbarma gule sushirka ka wuzu wuza zaga vjartsaka, ne kwa shinki tha mahammadama yare tsamanda, mamensamema da shire sare susamand tsaneansama kaman wuza shinaisane. Azamanda tsaka noma azmand kamana skena da karika lifiya gate kana suke aaah giding kana sudarghaka atehugulle, katse ta gida ratho vaka wura wura ghideka zaga dagina naingare gute, tagitsa da shinkafa da wake gute ka wuzu wuza ujartsaka to shireme kew shiketsa ngalda ghal buha wude dure, ama ngalna ngawude tsasare kwara amma tsaman saka baiha tsa nga durdure, azah baitsa kwa juwa da va'ala bada ghaka yuwe akdargha ate tsagika vara vamarda juwa mara, ana harkana gulene sa wurahgha mand mana gule, nesane tsare sama atsa hemdelta, baighmakana nesane ana mamanda har hina sana, azkurka mana, vadargh gani akdaghar ka ale kaka juma zah dakara ma ah ahakadin gule kawud maransag mantsana sana, ne sana tsana sana, harhina manditse tsa yarcesh mandsane.